Lesdi jaamani lesdi marndi tariha e woodi hoggo baalin hoggo kango he kango sendindiri fombina e woyla jaamani ngo mahama nder ndungu ngu ujunere ngo e temedde jeenayi e sappanɗe jeegom e ngo e wakkati ɗum gomnati communiste gomnati kam mahingo goonga ɗum e hore mun.